لازمك أول حاجة تشوف حديد باهيه، وتحطو فال- المأخذ، تحطو، كي تبدا اللامبوبه ت-تشعل بالأحمر ماتمسوش، هي <hesitation> تطفى ونتا تحط <hesitation> المريول متاعك اللي باش تحددو و <hesitation> تحددو بالحديده هاذيكا، وماتخليش في نفس ال-البلاصه لمده طويله، تبقى ماشي جاي ماشي جاي على البلاصه حتى لين تتسوى، تتحدد بالمليحه، هكاكا وتقلب، تبقى تعمل فيها الحكايه هاذيكا حتى لين يتحدد بكل.